हाँ टाई बदंड ता मेते औंदे ची किलेकी मि बचपन बाटिन आपा स्कूले टाई बादन छू अर बड़ा वेते मि आपा बच्चूुँ टाई बादन छू ता टाई बदंड ता मेते भोत अच्छा तर्रिका से औन्दु, जान बयां हाथा तरफ बे छोटा उ कन अर जु दायां हाथ ची वेमा बाडा पल्ला राखी ते भित्तर बाटिन भैर निकन अर फिर वेमा गाँठ बाँदी के वेटे खींच दयान, अर मेरा अगल बगल भोत सारा लोग छिन जु टाई पेनन मेरा पापजी टाई पेनन मेरा भाई बंदु टाई पेनन जब उ ऑफिस जांड लगया रंदा के पार्टी मा जांड लगन ता उँगु टाई पेन भोत ज़रूरी वोंदु।